Tetehana araka ny habeany sy ny isany izay ilavana azy ny akoho. Andrahoana malemy ao anaty rano. Rehefa malemy izy de afaka hoanina amin'ny rony na atao sôsy. Misy fotoana koa izy azo ampiarahana amin'ny hena hafa toy ny henakisoa.